anin kuun kesumaa laaf taan dioo dufee, mee ralee fudedii kituo polisia rale fuddi bare ishin jirt andagarsisii.malanin hubeded haankarkartee maana hajaa achii kabaaduub ralee fudedii anin woal himbenuu amtaan woal barenaa akk oboletii tiyya, issan laftaan mugenia baree sunin angeii.